أول شي نتأكد إنه جالس في مكان آمن، ونرفع السيارة ودرجة الحرارة، نستخدم الرافع تشيل البراغي، ونستخدم العدة الخاصة، وبعدين نستبدل الإطارات ونثبتها بنفس الطريجة عشان نتأكد إنه محكم باش ما يحصلش عندي مضاعفات بعد هيكي وتنحل.